जू. हमर किचन वेमा अलग अलग प्रकार की प्लेट हूंदी। जनकी डिनर प्लेट। सलाद प्लेट। सूप प्लेट। और डेजर्ट प्लेट। यूंक उपयोग हम खाणू प्रकार वेकी मात्रा हिसाब से करदा।